Iyoo, mo agi ma bâgina bo, iyaa dúniyaa ma, ndu ubiiŧa dúniyaa ma húmbtili ndaani, a ghaami ghaami bâyaati nan bo, a ghaami ghaam ma tinnúmti bâan bo bâhúrna bo. Bari bso, gii gitile, wi maa tínga dúniyaa maa tti húbtili ndaani. Bijaa bége, a fnɓigim bàa ma, gjoo, gwentele gsibi bigaadu, <hesitation> gmasi gsibi geeg bigaadu. We gí fntébi, ngi dangira, ndi bigi ngi wil, wi ma húrin yaa, bijanga wi saanti, bigolla, bigi ma ngi bigi ma biitin gí hala uwoda. fntébi binjédi, hala nan jiinji a bta atéda, anan fi leef, halooli fntéb fembe <hesitation> fe siim fi siimli mo. Bembe bihúra go wili hondi gí ndamba uhondi, gituugi gihondi gee gi gamba. We gí fntébi, dagir ma fana njalu uwoda. We gí njan ginfooti gindaŋ, hali ma njiinje anan fi leef, wi ma binsoogdite. Iyoo, ndu unto ñín mo waabo gi ma biñaŋ ma gaadin bo, mmada gtuugni ga? Njan gituugti gjif go, húri yaa ungi ge a fjif, bari fndéli fi nnúm bembe, fnsaanti fiindi ma. Han hala ma frana mo, san fgaŧ, fndéli fi, fndéli ffodi fembe fmaa fnúmi fleefi fntéb ma. Fmaafi númi fsuug ma, wala dangir ma, fndéli fnsoli ffodi fembe. Mo unga handomu, ndi hali leefi fntébi, ndi fndéli maa tti yíŧi gimbeegi bommu, baabogaa tti siim fi. Bari gimboori ma fbiifilin bembe bege nsiim fi, mbo hamma bigaa too bembe, biga húr, biga to, biga húr, ndi holi siim fi hala ma agini, ahúri yaa bigii gingébele willi ma bége tii mada fsiima. Bembeg fana bigi ngi hí ma leef fi fntéb ma binyaa ma jinji. He fana anan fi leef, sam bigolla beg siim, hamma bintuugdidi bembe, bintugbidi bembe gihúri gembe, bintugbidi bembe bsaant bembe, han bindan múuŧi húri bindaatu. Ndi fregirre mo binan reŋirre, bigi ngi hala ma binreeŋirre, bigi ngi hi ma binto ñede fana, wi maa gi njan wi ma béedi bég yaatin bo. Fntuugde fjif fo, wii fjif fo bâgaa nan bo, njoli wod loŋ fndéli ma fi, fndéli ma fi, gembe gdúbatu, golla a bâa ma ba bijédti gi. Halla ha madan to leefi fntébi, hala nan gí jímbanar, hala nan gí birgama, anan fi siim, ngette fndéli fi fnúm fi ga? Dong fndéli ffodi fembe fmaa gyaa gommu fana. Wee tínga bân bagina deeŋ gi ma bâgaad nan, bân bagi nan gdeeŋ bâŋóodna a gí hatide. Gembe gí ndaani ngi nafa, fntébi fmaafi nluusi bilaante, fntébi awootaa tti fuuŋ, udin ñína biɓóŧi bogi ndi bigaŧ mo; Ndi bisiimu bileef fntébi doroŋ bitow bihúri yaa bombogi biga a fntuugde. Wee ntoo bà daasi agiti, bii ttúur, bâŋóodna a gí, bâgegena gí, bâgena njali ma bimeges gi, bân ma ana bâna gi meges; Bii bândiisi a wiloolo, bigi ma mmeges bo gtuugdi gjif go; Bân bogba deeŋna giimbâan, bari bàa beg ga deeŋ de, bâan bogba ndeeŋna gimbâan, bii ddeeŋ giim bâan ma de, agim bân bihúrte, bigegete, han bidan yaantin gommu., Hande de, hande indadi biñaŋ ma, fntébi, dangira, fsuuga, bali we húra we ngi saanti saante, bala we nsaanti saante. We ngédna gilaante, win gédna ngege gi, wi ngédna glo, <noise> glo gñaane go glo ngula <noise> we ndúbatu mali ngédi wi, a hi ma madan wi mo. Mo ndu uto ñín mo asíŋi bali hila bâti nan gaade, hi ma húrin <noise> yaa <noise> ho mada rosi bala. Anan saanti biñaŋ a bali wembe, <noise> wi magtilini wi ma gíni, wi ma bângena, wii tta fayi ga. <noise> Wee tínga ñe nsag, ndi gingiti mmida mo yaale bânan hubuti hódi <noise> hala ma bigi ma húrin yaa bifuuŋti, gingaraŋi bala, bi ba wi hihiil; Biga wi, bigi ma ŋatim bo anan ba hihiil, ndi bâtinna gee mo bâgina bigolo, bigoli gaaj bigi ma nti mada hihiili gbúuta ma; Wi baa ggí hinooni a dimba hani, baa gege hala doroŋ banan jeti gihiili gembe haji ma, alam ma ndaangi bâan, wee gí btooti. Wi maa wi binyaa bommu btooti, bânan húri btootim bâan ma. Bânan weyweyi btootim bân ma, samindi bigolla fana a wi maa wi bindoŋti bâan. Gbiim bân ma binjéjim bâan, bina húri yaa haa boobi, bimama bâan ma walla, bimama, bimama bâan ma yalti yo, habo bingi yo yaa bo wembe ngaadu wi ma ingédi a wintele wo.